Chinga lli ne llin rojo nellin chin chin guajillo anchu loi chile pasilla na mexicanoloi tubex loi na nax llin <hesitation>